Po, ka shumë ushqime që nuk di qysh mi pregatitë, si për shembull mantijat, elbasan tavën, peshkun, mandej sarmat, ushqimin kinez, biftekun edhe omëlsinat e ndryshme. Kisha pas qejf me msu me pregatitë princes krofnet se shumë i kom honger kur jom kon e vogël. Ushqimi tjetër që kom qejf me msu është edhe tava me kepë.